Kavara reta tanta oveii katu iyuvangaje oipotarupi oyeupi, ipija omborireta esa jaereta guinoi vi ambueye ipija misi misi jaema jokuaereta re jaereta guinoi mirata jaeramo yavaia etei oyeupi <hesitation> iviraräre oyeupi ivitire ivaaterupi oeka jembiureta.